we su fure mu aya we dadi miye a ti̱ttine dine du mu mwe tuwe bi̱ temiye ka nemi ye kan nubu a bi̱minang miya sufure dine chi ki̱ nga me kukure ko dadi wa ti̱ttiniye ki̱nin bwanu ki̱ ba bwanu, dadi wa ti̱ttiniye ki̱ bwadu mwa yadu swang swang swang we mure dadi wa ti̱ttiniye ki̱badu a ne kukkude we mure, dadi ti̱ttiniye a ne kulang kulang we mure dadi ti̱ttiniye a ne rikakuwe mure nan chi ayo chi a mwa a ni sufure ko ka ya mwa yade ko no mwa ku bi̱kam nubu a swe a wuka fi ka ya mu sude mwa sunde mwi chi a bwarang ka mwan sun ng siye nye chi a bwarang nge, nubu ki̱yidi ko kai ko bwewu ko ki̱nin nur diyilin dine bukamu bwesimu beka sudu ka ya fino nubu a swemine a ne fwa yam ko no kayidu ko a ti dang dang a ne fwa yam nan chi ma ku sufureng tebi̱mimin ka nebumine a ni ko we ti̱ttinitu ni̱nang yadi dang dang na fwadu dang dang yinu kan nubu a yiminu ko chi kane ko we ti̱ttinitu ko nang fadu dang dang ye tattini ko badun wa fadu dang dang nan sufure mu a ya yinu ti̱n me yadi kin mure yinu a yiko ng kedu ngn nabdu tile fatibewe fatibubu bwilange dine we ti̱ttinitu ka wu ya fate wile, mwa yati wu bwila ko wu bwila ni kedu nin nabdu tile fatibububu bwilabe we dine ka yo a wuka da wa a daka be ka yo du ma kayadu we ti̱ttinitu ka yudu nubu ka yidu ko bwewu, bwewu kuse nanchi a yo mi̱n da da di wuko mi̱yadi̱ kin we tịttinitu a lantu swatutu mi̱n ng kin gi̱gangyetu mi̱yadu we ware wu we sufure chi a niyeng mu ku li̱me ko mu ko li̱mang kan yinang kan muyadang yinu mu ku ki̱swiyangkan yi̱nang kan we mureyang mine taman yi̱nang yi̱nang yi̱nang kan a dakanang we sufure we tebubumu ka nemiye kan temiye wu a niye mi̱ yadu ki̱n we ti̱ttinitu yino mi̱ nwe taman kan yinang kan a dakanang we ti̱ttinitu ki̱badu ni ma diyal we kalmin du ka bwesimu a kutengu ni ke ki̱nin sufure wu tebuchiremu ka nebuchiremuye ka ninide dine du bi̱ri a yiko chi sele kowe bwe ti̱re kono ng fil di a tiyang ne ma kudu ka mun n- n- n- nabu sufurewu temun ka nemun kani̱n de ka mun nabu muya mu yayeyu ki̱n we ti̱ttinite mwa ku mwa ne li̱mang ti̱ttiniyang we dadimo we tịtinitu yinu ka li̱mundu yinang kandaki̱nan yinu tin mwun ka mu dwiye nan kan wan lan fi na lame ka bi̱bu a su fi ni <hesitation> su fi ne bwe, bwemu ti wumo bwe bwemu tin ka yaki̱ yikayikong ki̱nin dadiwu ti sufurewu wu teki̱ne a ni ki̱ne a be a daban a ni ti wuko bwe, bwe mu a be daban a ni ti wuko ni ye to sufure wu ka yikadu ka bwesimu a tank ki̱mananki̱n ki̱nin sufure wuye kayodu ti̱ttinitu ka swedu limang ki̱rim yinu tin ka nenaya kukude no niyade we ti̱ttinitang ne na ya kulon kulange ne niya da a- a <hesitation> nubuyang ka tukulani ka ti̱kanchi t- ka bedu ki̱n ki̱nin kulang kulang we bi̱ne. nena yadu dine ka sufure wu ni twa kwen nima nagang ki̱n we dadi mo mu ya yeyukine to ti̱mi kwan ka swedu buk chi ayo bukamu bwesin ka a kuye mune du a kuma kumafe ti̱ttu a fiye a- a dabu sufure ng tebuchi ka nebuchi ki̱ni chiye ki̱ matika chi chi a kuditu yinu ti̱n ni̱ma diyal yi̱nang kan ma fwa, kakang ka mun daw yeyu mu yadi ti wu bwilange to na yimbu ka ko dumbukunu ka a kiye bu surufe ng tebi chiye ka a kebu sufureng nebu chiye ma yin bu a ya niyayi ni ya ki̱dumbubu we kul nan chi a yo nubu ki̱yinidu ke sufure wo ka temun ka nemun ne ka ninde dine a ne te ka ne wu ka da daw sufurewu a dabe kani bwe ko ko nga nan dibe we a newe ka wule te ye ki̱badu bweko kakadu ng wawadu ki̱ badu we bweko ka kadu ng dulun dulun ki̱ badu ke bwe ko ka kadu we kuu nubu kanin yungadu ko wu bwe wure ko bwe yine to ka neki̱n ka teki̱n ne ka ma furu mwemweng ka nga kuye ko ni̱n ko bwe ko bwe ko bwemi a ya ka mwa nabu sufure wu temun ka nemun kani̱nde ka ye muya wuka fiye nan ki̱bunbubu ya ki̱ ma kukuduu kukude ka fanti kukudu kulan kulange a fanti we ne lo nge ki̱yodu dulum ki̱kayadu ki̱nin bu nan ki̱bunbubu a ke sufure nebu chiye ka tebu chiyeng nan chi ayo sufure wu ka temune ka nemun ka ni̱ de nau wu a dakan mwa ma namannikin we yiye wa ti̱ttinite nachi ka yodo kwamatin kayo mun delaku dinedu nubu a nan sufurewu wu kaya kani̱n dadimo der we ti̱ttiniye yinu ti̱ttinitu kwang ka ne tamang mo yinu ti̱ttinitu kwang kaya lime mo we fi mwan kwama ka danu ka firmune kayodu bi̱kamu nubu we bi̱nunu kane tamang mwon yi̱nag kan dakan yinu temun tin ka ga kuye ki̱n ko wu bwe mi dine sufure wo ki̱n a neni wo ni ma nagangku we ku yinu ku ka nwe tamang ki̱n ma tin ka nwe ti̱ taman